Ña nainina xa'á xana arroz kuixhii, arroz kuxhii xnakeno tinankin tanguidikin, xoku arroz kuixhi, há inka tu arroz kué a dakeno tinana kué há inka arro xuku arroz kui xadakeno, inka yuku naka aserga, cilandro lechuga dakeno no licuadora iin xu kidaxa arroz kú nu nu kuii inxu xu nainina iin xu yó arroz, iin arroz ku, arroz kuixhii, arroz kué, he inkaxu arroz kui.